<hesitation> Irô baka Marôky an̈y ndraiky izen̈y ten̈a ny azoko honon̈o tsara tsy mampiasa episy irô baka an̈y ai, ten̈a tsy zen̈y ten̈a tian-drô. Aviô aminjay mihinan̈a kara- karazan̈a varim-bazaha izen̈y irô zen̈y zen̈y ten̈a fohanin-drô, ndraiky legimo ndraiky hena.